موعد العطلة هو يعتمد على عدة عوامل منها العطلات الرسمية زي الاعياد الوطنية والاعياد الدينية، ومنها عطلات المدارس مسل عطلة الصيف وعطلات منتصف الفصل، ومنها عطلات العمل هي عضلات مدفوعة، وازا كنت تبحس عن موعد عطلة محددة يرجي توضيح نوع العطلة.